نعم يمكن أن يكون للفيلم تأثير سلبي على المجتمع بعظ الأحيان، مثل: <hesitation> التأثيرات اللي تشمل نشر الرسائل السلبية، أو التأثير على السلوكيات؛ حيث بعظ الأعمال الفنية قد تشجع على سلوكيات غير صحية، أو خطيرة، الاستغلال التجاري، الفصل الإجتماعي، يمكن أن يعزز الفن بعظ الانقسامات الإجتماعية، أو الثقافية بدل من التوحيد، أو استفادة منها.